La mieritseritsy <hesitation> uhm ny ny alahelo iaho gnatsaiko voalohany ao da ny faty la gnamiko manoka faty gnatsaaiko voalohany ao da ohatsy koa hoe alahelo momba ny ny raha hafa ohatsy hoe misaraky amy sipanao anao ratrapo